له بده مرغه زه د سوپ ډېر ډولونه نه پېژنم. عموما سوپ زما له نظره په درې ډوله دی. یو د ترکارۍ سوپ بل د چرګ د غوښې او نورو شیانو سوپ او یو هم د حبوباتو یا غلو سوپ. د ترکارۍ په سوپ کې کله کله خلک د چرګ غوښه، هګۍ او حبوبات یا غلې ټول ګډوي. سوپ ډېری وخت له ډوډۍ وړاندې خوړل کېږي.